لو إني مسافر الزمن متقدم أسبوع واحد لجدام اه هيك نكون أكتشفت كيف الوضع بيكون في المستقبل يعني ولميت معلومات يعني عن شون في بعد أسبوع عشان ناخد ذكية وعشان نتصرف براحتي يعني بعدين يبجى عندي فرصة للتخطيط بشكل أفضل من اللي خبطته يعني.